Ma ei tiiäq tuu as'a nüüd peris nimme, a ma tiiä, et Braliiliah toimusõq sääntseq suurõq <hesitation> festivaliq, koh sis inemiseq pandvaq hinnäst häste kirivält rõivilõ ja suurõ muusiga ja tandsuga käüväq müüdä huulitsit ringi.